Emi mususu dɛ nkotaabu ho nyia papaapa. Sɛ obi sua nkotaabu a dɛm nyimpa ne nyin a ɔyɛ dɛn a obosuo sika m' ɔbɛma ehu mbrɛ obesi ebu nkotaa. Na emom adze kor a ɔwɔ ho nye dɛ ɔwɔ nkyɛ ɔman yi wɔhwɛ hɔn a <noise> wonyin a wɔbɛyɛ edwuma afa dɛm ɔfa n' na wɔkyerɛ hɔn ma ɔkɔ m'. Na hɔn a wɔmmfa dɛm ɔfa ne so dze wɔkyerɛkyerɛ hɔn nd- ndzɛma nkakrakra bi a wobehia <noise> wɔdze etwitwa hɔn ho abɔ hɔn bra. Na hɛn ne mu hɔn nyinaa woesua ndzɛma bi a kyerɛ bi mu nntse ase, wonnya ɔpɛ wɔ mu ne ntsi na obowie ekyir so a mfaso biara mmba do <noise> mma hɔn. <noise> Ntsi nkotaabu dze no ho wɔ mfaso na mom ne kyerɛ no na ɔwɔ dɛ yɛhwɛ ne yie.